عادة بستيقظ عالساعة ستة ونص ببدأ <hesitation> يومي بفنجان قهوة بقرأ الاخبار <hesitation> بطلع على شيء جديد احب أتنا الفطور الساعة السابعة غالبا بيكون بسيط مثل البيض والشوفان <hesitation> الغداء بتناوله الساعة واحدة وبحاول يكون متوازن لو العشا افضل اكلة الساعة السابعة واخلد للنوم على الساعة الثامنة واحيانا للساعة التاسعة.